تيعجبوني المشاش بزاف حيت هما حيوانات اليفة كندوش ليهم تنعتني فيهم كيكون عندهم واحد الفرو زوين رغم انه الشعر ديالهمكيطيح ماشي مشكل بالنسبة ليا المهم انهم كنولفهم دغيا كيولفوني و كنربيو واحد العلاقة زوينة بيناتنا